كان في وقت كنت في سييء الحظ كنت في سفر طويل وكان عندي عدة مواعيد مهمة لكن للاسف طار الطيران اللي كنت حاجز عليه بسبب مشكلة في الطقس وبعد كده ضاع مني حقيبة السفر وكان معايا اشياء ضرورية المشكلة كبرت لما وصلت للمدينة اكتشفت ان كل الحجازات كانت متأخرة. وكان لازم اتعامل مع كل شيء في وقت ضيق جدا. حسيت ان الدنيا ضدي في هاللحظة